So, ela adana traditional food nalo aniani amini ama taipo. Aniani amata ela tioni tape lauma tio auru tape lauma amata tape kalama pitaia io. Pisu dapa aloina, pisu dapa aloina pisu tadapa aloina ma matalo dapa sasauina aiba, ale, ale bokailago pisu dapa alo. Pisu dapa, tioni taupa pisu taupe ana isou pa naulaina pe talatala kasi pisu amini nida. Pisun aponaida aikala. Are pisu before taupu kai kuri bokoina, maka ela aka sa kai alo bokoina, are pisu amini darai odorola maka ela pa alo bokoina. Tau kuria, kuria, kuria lago pa vikutia nalo ate dapaka irua ela adana pissu namu numu ketolola podoi nalo. Amata paibu dipoloua kee roroana adi pisu kee maika kukurisimani, dipa takoputu nalo, so adana pisu ela maka ela, adapa amini dara ela makulla dapa alo boko amini sosopeai makaila pe podo. Amini dara nalo mete asala dapa kuri bokoina dapa vikutu kakasuai lago ela pisu. Savioko dapa kerakadia, kerakadia lago ate, dapa lo ato kadia aiba boilimudia iba, tape mako lago dapa puedia ropodia dapa alobokdia. Lago dapa puedia ropodia dapa alobokodia, dapa alobokoidia, sosopene piolai dapa iru nalo lago tabiluai. Tabiluai tape ari adapa logo tadapa pagoa. Pagoa pagoa, pagoa, pagoa, pagoa, pelo mate. Te matele lapalapa siamela gulu mumane pa saraia, ela pa atai ma mate. Paparataim-paparataim tadupa ka pa papagoatoria nalo muatoi. So taupe pago atoria mapa kadai pe nasinasi nelai mate-mate soma. Kaisaina apuku pe magea are taupe ue goria tabiluai tape kai sas-salu saiama pe alo boko rouseina eh tabilu auna pe onurausu. So ela pisu nalo taupe kaisia nalo babaina taupe teredia dipa sabaia, dipa sabaia-sabaia-sabaia lago darai goro darai before darai goruo dipa irua wain lida tape lao ela dara otadapa irua ela saiagan dapa irua wain dappa apako, polo sa baiasia. Sabaia-sabaia-sabaia. Io salagun tape mako soma, tape taposa soma pakadaia pe manauia lago saina morolai poruo. Mapakadia kee pisu ani pe magea soma. Ppisu dapa kee ani aga mageala soma. Ini kain pataloai lago pisu ela, nalo pisu ela eh dipaua tio auru taupe lauma, pisu asana matala dapa sasaua, aniani ai lalaialai adana traditional food elai. Pisu ana iala taulo apu taupe ari purena apuku, ela paparataim nalo parruai tara sa birthday aka inialo alu aniani ada amauti, papara barala pisu isi na iola dipa naonuu. Pisu isi na iala taulo, inau aguna aniani soma ela aniani gesiai ela pisu isina iala. Iala eh unu unu <hesitation> tin fish pa ogenu aka pa sakopososaina pa kada pisu pe magea somu. Are eh paparataim nalo eh pis-pisu nalo eh saba nalo dapaua kee ta ma masasaka, sasaka ela nalo sa saikain tukuna nalo dipa alo nalo io dipa ari wadiwadi dia wain dipa saka wain year banuai aniani na atorola, kasi pisu ela ada traditional food soma. Pisu isi na iala, pisu ela kaua ela baina ini kain patalo, inikain patalo, kastom ini kain patalo, pisu tape podo. <hesitation> traditional food elaiosa umado. Tioni na atorola agu lago ta, lauma lago pisu rarelai, pisu niotola dapalama sasauina dapauaa dedeaua ah alabilu nalo. Nalo dedeaua nida anua amini ari atu atuni, ela alabilu pa aniani nalo. Aniani mudiuai alabilu pa irua lago pu anaeu, muka atai sa di amusia lago ine mudiuaiasa kaisi moamoaua lama sogoina nitouai. Ela dedeaua dupau eh ia tovola tada tuia mada ari atuni, ariatunima eh a patalo ta aniania. So ela pisu tapaua pisu mageala tabilu kiki ba tiala tape kikina wara. Titiala tape gesi atora. Wain ida pagoaisa paato arausudia. Ah ela wasagu la ke pisu papakola koke, tagu atoato eguto wasagula pisula gai aniani. A wain isogu kai naulo atoraina. Pisu na mageala apuku <hesitation> pisu dapaua aniani magea soma <hesitation> pisu ela salagan amusiasaba io asa-io asa. Kabuna meak magobela amela pao golo pao, io nasa gapai mokainamasa pa ana sa pisu, a pisu kee wasagu na ke pisu an mageala sooma. Wasagula tio auru tape lauma lago pisu pa aloina <hesitation> tioni tion kakabu ani pisu mapa kadaia akisui nu io kukurisina pe kokoputudia kasi ela ketolola tadina ola na.